முதன்மையாக மூங்கிலைக் கொண்ட உணவில் மிகவும். பிரபலமான விலங்கு ராட்சத பாண்டா ஆகும். அவர்களின் உணவு கிட்டத்தட்ட முழுக்க முழுக்க மூங்கில். இலைகள் தண்டுகள் மற்றும் தளிர்களால் ஆனது. அதாவது குறைந்த ஊட்டச்சத்து மதிப்பு காரணமாக. அவர்கள் தினசரி அதிக அளவில் சாப்பிட வேண்டும். அவர்கள் கணிசமான நேரத்தை உணவு மற்றும் உண்ணும். நேரத்தை செலவிடுவதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கை. முறையை பாதிக்கிறது அவர்களின் ஆற்றல் தேவைகளை. பூர்த்தி செய்ய அவர்கள் மூங்கிலை திறம்பட. புரிந்துகொள்வதற்கும் கையாளுவதற்கும் உதவுவதற்காக. தவறான கட்டைவிரல் போன்ற தழுவல்களையும் உருவாக்கியுள்ளனர்.